Sakafo nentim-paharazana tiako avy any amin'ny kolotsainay ah <noise> ohatra ny hanin-kotrana: ny mangahazo sy katsaka, mangahazo lena sy katsaka lena, tetehina dia asiana siramamy de andrahoana de vita na koa solovolo, de akoatran'izay kokoa saonjo ampi-ampiarahana amin'ny ronono.